Tɔ, nwanɛ kcɔ ankɔlɔ. Risi ki la pɛ nkɔlɔ ki la di swe nɛ, a zaa agā sisaa lukpɛ ritre la, a di bɛ ka bel ritre la na. A di agā kɔ̄ kafi kuba tsa iwɔ, nkɔlɔ a di bɔ lukpɛ rubɔ bɔ kuba tsiiwɔ, ko ni nyɛ, minyɛ lɛɛ ba swe nkɔlɔ lɛɛ. ncoo nyɛɛ, kutu kɔ̄ mucɔɔla la ri kuba di yaka la kuba zɔrɔ nkɔlɔ nyɛɛ nɛ, aza risi nzanɛ ki la cɛnɛ agiigbo nkɔlɔ nwā ki nasara dzi munɔ di la nɛ na. Kisi nyɛɛ, mincɔɔla ba isi mucoola ba kicɛ kuba shɔɔgā kuba ma loo, kicɛ kuba gbo. Ba gbo harrka bɛ ma nkɔlɔ kuba ma oonagā kuba guvlɔ kuba ninu nkɔlɔ munɔ. Baa kuba gbo kicɛ kuba baa ma loonɛ, kuba loo lɛɛlɛ kuba guvol-. Ba loo lɛɛlɛ kuba guvlɔ zan, kuba cwe didɔ̄. Ba cwe didɔ̄ kɔ̄ didɔ̄ fru caaan nɛ, kuba ma didɔ̄ ma loo munɔ. Agalo di bɔ nyɛɛ ba rɔ kɔ̄ njruma, kuba ma njruma nɛ, kuba ba zwe loo munɔ. Nyɛɛ ma ba loo baa agiisan tɛntɛn, dza gbiisa kuba la, nzanɛ kila loo nkɔlɔ nɛ, ba loo ba nyɛɛ muna. Ba loo njruma nɛ si ba agā ibi nyɛɛ kuba loo nwā kɔ̄ a di agā nwā ka za dɔɔ rugɔ̄ ribli nanɛ, inɔ kuba di loo na. Kuba ba maa loonɛ, kuba loo didɔ̄, kuba maa ma zi. Nkɔ̄ a di nwā kɔ̄ ban iɔɔ zi kukpi, sɛisa kɛ na, ban sarɔ kikandrɛ kuba majɛ munɔ, iba kɔ̄ manyi ki nyɛnshala kɛ bɛ grull ava ma loo munɔ na nɛ. Kuba ba ma zi. Isa sɔ. Agɔ̄ ncōō kɔ̄ ban fara zɔrɔ nɛ, ban naba kɔ̄ ba na shɔ lɛlɛ kɔ̄ ba bɛ ma lo munɔ. Domi ncōō kɔ̄ ba nununcōō nɛ a dɔ̄ kpiitri wa. Nkɔ̄ ba shɔ lo nnariya zā an gbii kɔ̄ ba sɔ̄ɔ̄ muna, an dzi zuzwa kɔ̄ an dzoo bɔɔ nata muna. Ba na shɔ lɛlɛ bɛ lo munɔ nɛ kɔ̄ a nɔ kɔ̄ a sɔ nɔ laga- laga kɔ̄ ba shɔ kɔ̄ ba ma lo nagā ba gisɛ̄ sesere ba gisɛ̄ sesere nɛ, kɔ̄ ba ma lo nagā kɔ̄ la ma nɔ itɔ̄ ma jɛ munɔ la fara amaa nwā nzanɛ, kutun kɔ̄ la nunu nkɔlɔ nzanɛ nɛ kɛ. Nkɔ̄ ɔ so ɔn yiya ma aglo wɔ, ko kuma isɔ a amo wɔ, ikɔ, kɔ̄ ɔma lo lukpɛ lɛlɛ kɔ̄ ɔ lɔɔ zi kɔ̄ a lulu, nkɔ̄ a lulu zā kɔ̄ ɔ ma naa nji, ba na gbo zā ban gigbo gbee kɛ na kɔ̄ ɔ cwe dudɔ̄ kɔ̄ ɔ nunu kutun. La saba nunu nɛ kɔ̄ ɔ jɔɔ dza kpisha kɔ̄ ɔ swe, isa sɔ kɔ̄ ɔ gisɛ̄ kɔ̄ ɔ swe gā kɔ̄ na. Ama nwa lo nkɔ̄ ɔ so kɔ̄ ɔ ma lo nlɛlɛ dāā na, isa sɔ kɔ̄ ɔ sarɔ kɔ̄ ɔ nunu nkɔɔ nɛ plaa isisi sa. Kɔ̄ ɔ ma isɔ agā wɔ kɔ̄ ɔ ma naa nkpi a-nji kɔ̄ nji a naa na gɔ isɔ aaā wɔ nɛ kɔ̄ a aɔɔ gaalɔ ma dɔɔ, a gɔɔ gaglɔ ma dɔɔ kɔ̄ ɔbɛ shɔ lɛlɛ kɔ̄ ɔgɔɔ lwi kɔ̄ ɔ mazi, ɔ gɔɔ lwi kɔ̄ ɔ ma zi nɛ kɔ̄ ɔ lɔɔ kɔ̄ a lulu ipɛrɛ kɔ̄ isɔ agā a lulu nɛ, kɔ̄ ɔ shɔ lɛlɛ kɔ̄ ɔma cwe kucɔ isɔ agā wɔ kɔ̄ ɔ vɔ̄ kɔ̄ ɔma naa nji. Ɔ ma naa nji kɔ̄ baa na gɔɔ gbo ba gbo gbo gbo haar kɔ̄ agā wɔ aa bɛ blā, ipɛrɛ kɔ̄ agā wɔ a bɛ blā nɛ kɔ̄ ba sɔ lɛlɛ kɔ̄ ba gɔ inu kɔ̄ gu yaka ma lo lukpɛ. Ba gɔ inu kɔ̄ gu yaka malo lukpɛ nɛ kɔ̄ ɔ ma bɔɔ itsi kɔ̄ ɔ bɛ shɔ lɛlɛloo kɔ̄ ɔ guvlo kɔ̄ ɔma lo nagā kpoo nwā kɔ̄ wɔ ni kɔ̄ ɔ pisɛ inunu lo munɔ kɔ̄ ani lɛɛ nɛ. Ipɛrɛ kɔ̄ ɔ bɛ ma lo nagā kɔ̄ ɔ cwe dudɔ̄, ɔ cwe dudɔ̄ klɔɔ zā kɔ̄ ɔ ma kɔ̄ ɔ gu pɛ ma lo kɔ̄ ɔgɔɔ sise kɔ̄ ɔ tambata kɔ̄ a nɔ zwaa zwa. Ipɛrɛ kɔ̄ anɔ zwaazwa nɛ kɔ̄ iwɔ jɛ kɔ̄ ɔshɔ kɔ̄ ɔswe kɔ̄ ɔ ni kɔ̄ ngā nɛ nzɔrɔ nɛ ani zwa? isa sɔ kɔ̄ ɔ ni a kpiitri gɔnɔ kɔ̄ ɔ na shɔ lɛlɛ kɔ̄ ɔ bɛ ma lo munɔ mannyi kɔ̄ anɔ zwa asɔ ni laga laga nɛ kɔ̄ ɔ gisɛ̄ ɔgisɛ̄ zā kɔ̄ ɔ ma lo nagā kɔ̄ ɔ fara iswe kɔ̄ kutun a nkɔlɔ kɔ̄ imɛ n pɛ kɔ̄ ba zɔrɔ nɛ kɛ na.